Satria gn'elephant defa iny e fiainany! Iny fitiava firaisankina iny na fianakavia, rehefa mandeha amizay zany indreo, da mandeha tsiraidray, tsirodroy, na tsitelotsitelo da e kidikidy izay mbola malemilemy na kidy da aisindreo ategnategnany eo arovany e namany sagnany io, fa gne zakazakabe miroso aloha aty.